اعتقد اني اتفقد حوالي عشرين الى ثلاثين مرة في اليوم سواء كنت اتفقد الرسايل او اطلع على السوشيال ميديا او استخدموا التطبيقات الهاتف صار جزء من حياتنا اليومية واحس انه من الصعب استغني عنه لكن احاول اوازن بين استخدامه وبين الوقت اللي اقضيه مع الاهل والاصدقاء.